بالنسبالي الأتنين مهمين جدا إن أنا أكلم الحيوانات، لأن دي هتوبقى حاجة زي خارقة بالنسبالك إنك هتعرف الحيوانات بتفكر ازاي، بس أنا بالنسبالي التحدث بكل لغات العالم أهم بكتير لأني هقدر أسافر اي دولة في العالم وهبقى مفيد لكل دول العالم وهبقى شخص مرجع متعدد اللغات أقدر أساعد في أي ـ أي حاجة حاجة في العالم وهبقى أنا الشخص الفريد وهكسب فلوس كتير منها.